إي بالطبع يمكن سرد هادي الارقام بترتيب عشوائي ، يعني مثلا ممكن نقول صفر إثنين أربعة ستة تمانية عشرة إثنى عشر أربع عشر، ممكن نقول خمسه عشر ثلاثة عشر احدى عشر تسعة سبعة تلاته واحد يعني موضوع سهل.